Bii impagi dagdwda, bii impayi dagdwda kanci kampi dagdwda nən kanda ka nibbakə na ada dangdwdau nən kandu kayi kampadu, dagdwdau aa səkuna aa sukuna locwidu mii warda kancu ka gənnai dagdwda ci nən, kama kakkada ci kayu du ci kancu dagdwda ka sawo da rii impayaci askeshi aa rameci, kam cu nawan sai ci kuma ka de naa kakkadaci ka den ka tarr nau ka tarrnudin, aa rameci to aji ii riifi wu nən nda barrdici bee mii wanda kacu naa kasunu ka den gaze cin nawan ka dayak shi to akshi kuma aa dəmu da ramdici to gazan kasau riiwu kume nda ma bassa ii riiwu ntama bassa nən ci ka kalagtena dagdar dau naa lockwtu nwii wanda nda rameci ka tenaa dagdw dabassa mii wanda nda barri ci. Naa rii wanda kuna ka denaaci nən nda rarneci ii tərra kasutukee keenna dagdwda kasutuku ii rii dagai kuma nda ramneci to ii tərra kan naa dagdwda kasautuku. Kade naa dagdwda nən sai nda ramia tu gaaza dagdwada kasatuka ii dagdw da wanda ka nasu bau kenan. Ka denaci nən nda rameci kancu bassa bii inde kancu basa binən nda rame ci fo naa bassa bai ko kume kancu bassa nən nda rmci to kandu faatawan dadgwdau. dək ii kunu impa yacuu ka dedu nən nda juya ci, kampi du kə aamam, kampi da kə tərra shirrən ko kampida kə aaman kwan yaye dək nda dəmada nda rabutu dici ii kunu kakkada ce ka de naa cin nda rammeci ma sotai ai loclewtu kasutu ka ramma ndampi ci dagdwdaci ii rii kasu tukee rii impayi kenan